ताल प्राकृतिक रुपमे एक ठिहामे थका रुको भओ पानीको भण्डार हए । तुलनात्मक रूपमे बडो भारी पानीको भण्डार आसपास पूर्ण रूपमे सुख्खा जमिनसे घिरो होतहए । ताल पूर्ण रूपमे जमिनकी सतहमे महासागरसे अलग होतहएँ । सालौसाल अटल एकए ठिना सरासफेद पानीसे भरो ताल गजब बडे होतहएँ और तुलनात्मक रूपमे पोखरीसे गहिरे होतहएँ ताल । जा पृथ्वीमे छोटेबडे हजारौ ताल हएँ । विश्वको सबसे गहिरो ताल बैकाल ताल हए । ऐसि विश्वको सबसे बडो ताल भिक्टोरिया ताल हए । ताल जल प्राणीको एक प्रमुख बास स्थल मनोजात हए और सुन्दरसे भरिपूर्ण होत हए ।